بالنسبة للجو في الدنمارك الدنمارك جوها بارد ومعتدل في أغلب السنة لأنها قريبة من البحر وفي الشمال الصيف فيها قصير والجو في الصيف معتدل وما فيه سخانة شديدة لكن الشتاء طويل وبارد فيهو هوا شديد ومرات فيه تلج عديل أغلب الأيام بتكون مغيمة وفيها مطره خفيفة يعني الشمس عندهم ما بتظهر كثير بالذات في الشتاء وبالعكس في الصيف النهار ممكن يكون طويل شديد والشمس أصلو ما بتغيب بالسهل يعني عادي الساعة تكون تسعه بالليل والشمس لسه فوق